Yandeipireta yandemboe yau iguope, ñakaraguaira, guareno, yua, guirarira, jokuareta jaeko mbaetima amogue amoguereta jou mbaté erei ipueretako kiareta yamboe kiareta jou vaereta jëëngatu kuae kuae tembiti iareta ñavaeko kaape jare jukurai yandeipireta jouvi kua jare yande yandemboevi yau.